Yɛhwɛ garlic ɛne onion, gyeene ne garlic a, kwane a yɛfa so ɛbɔ ho bane anaa yɛbɛfa so de asie a ɛnsɛe. Deɛ ɔdi kane, <noise> sɛ wohwɛ gyeene a, ɛhia mframa, wo kyekyere no wɔ rubber mu pɛ ɛbɛsɛe na mmom ɛbɛhia sɛ nka wohwie gu fam, varanda so baabi ma mframa fa ho a, bere biaa mframa fa ho a ɛsɛe ntɛm <noise> bi so koraa tumi hwie gu awiam ma awia bɔ so, nea ɛyɛ a na ɛho no nnwoo papa no na waahwie agu awiam na awia bɔ so a, ɛho no wo a na waahwie agu baabi yie, varanda so deɛ mframa fa ho bere biaa, nti bere biaa mframa fa ho bere biaa ɔnsɛe, saa nso na ne garlic nso teɛ, wohwie gu baabi deɛ mframa fa ho a ɛnsɛe, ɛgu hɔ ne mframa fa ho bere biaa ɔnsɛe. Wopɛ nso a wobɛtwitwa ne waayam ne waakyekyere no wɔ rubber mu anaa waahwie aagu bowl mu ne wode aahyɛ fridge mu. Ɛno nso woyɛ a ɛno nso tumi bɔ gyeene ne garlic nyinaa ho bane a ɛnsɛe. Garlic naa nso saa <hesitation> wotumi ɛde hyɛ fridge mu anaasɛ machine bi nso aaba a bɛfrɛ no dehydrator anaasɛ hydrator hydrator, ɛno nso wo yiyi gyeene no hono no firi ho a na waatwitwa no nkumaa te sɛ deɛ nka wode ɛɛkye anwa so no ne wode aagu machine no mu, wo plug machine no a, ɛbɛbɔ heat no aafa ho saa, wobɛhu sɛ na ɛmu nsuo no nyinaa aatwe na aayɛ powder, saa nso ne wotumi yɛ garlic no nso, nti ɛba sei na woyɛ no saa na ɛyɛ powder no a ɛmu nsuo no aatwe nti wode si hɔ a ɔnsɛe.